ai tuna fa wu ra gɨ na ai nda ma kobon kam <hesitation> sɚm daɗikoɓon kai kobon sɚm daɗi ai ndika mɨndɚn hɨchi ka tukɨn a sɨkɚ motangɚn nda ac ndɚngɚn a sɨkɚ motangɚ ka fa ɗaɗung hɨka gbɚɗɚ sɚung wa akɨrɚ mɨndɚn hɨcha nzan tadɨ hoɗo ko a kɨrɚ rɨgwa hɨchi ka tsɨbkɨn musi maya tɚtɚ ɚ mannɚ ko dɨkɨnɚɚ nɚ mɨndɚn ka monkɨn aa ta kobongɚn gɚ sɚ nɚ ta kobo mɨkaatin ka fa ɗaɗɨ kam mannɚ makin i ɓariyenɚ’ɚ tadɨ kobo ndagɚ kin i nɚ'ɚ 'wara shin akɨrɚ rɨgwa nɚ'ɚn nɚ ai sai kɨna nzon tuku a tuwokin ai amma hika yɚkinɚ kobon nɚ waiy nɚnɚnɚ waiy hɨya ustikin kafa daɗi hɨkin ka udzɨkin hɨkin ka ɨmoshin hɨkin ka yettitakin to tɚtɚ-ɚ nɚ htchi nima hichi ma bayanini hɨchi ka ɗakunɚkɨn kobon kam hudgɨch dade mɨndɚn kuma sai cha ka ata hɨya fa dadɨ i ngɚkin ɓari sai kina monu dadi daga a kokoiwau njic taɗa ndam <hesitation> aaputɚ'ɚ manji nda kobon ten tanuga maya putɚtɚtɚ'ɚ bo masɚgɨ tanugachi maya pulɚtɚ bo ndama sɚn kobon ndagɚn. Aciaritasi kobo ndagɚn masɚtɚ tasɚ kobo nda gɨ kam poligɚn hɨcha moni maya sɚtɚtɚ’ɚ dole ni kobon kam dɨrgɨchi maya shitetɚ’ɚ hɚɚj mbagɨ ɓarin monkin wa ta kobo ɗɨrɚ tɨchi mba dɨrɚ sɚnɚnɚ’ɚ shigɨ mɨndɚ tɨch mba karada bonen cha zɨmta gonga ni tɚtɚɚ kam ammabo achi achi sɚn kobon ndagu ko sɚn bonen ndagu ma sɚn kobon ndagu nɚɚ ’wahanga wa hɨcha astadu bonen nɚgɚn amma achi ha sɚn bonen ndagu tasɚ kobo nda gutsu yam gaah taɗa sai mbu ya mbɨtngge tanuu mamɨna monɚ maɨta hoine maɨta hone amma maya hatitetekam tɨchigɨ ngga’a kala na’ɚ sɚgibo hɨn kam kobon kam bidditigich mai gaba daya hika yi kobon nɚnnɚnɚma komu chanje kai chaanjigine shibwan kam hɨn karɚ kobonwa waya ɓari dekkeri ɗɨrane waya bɨrɚ bɨrɚ mɚ ɗɨrane kala kaha dɨmɚ’ɚn sai ga dikitimɨn hɨna ɗɨre motai mota tsappɚn matanɚ’ɚ ga vung vung maya motaunɚngɚn dɨranɚ taɗa maya matanɚ’ ga parattat aa maya motitɚtɚ’ɚ tasɚ daɗi ma itɚ’ɚ itɚ' sari trshi tan maɗa. Maga ɗɨri mɨndɚn mota gangɚ mannɚ ta mɨndɚn ɨmosɚu ai dole ɨmosgɨchi ai sai cha fa daɗi ai kaa ma hɨn nɚɚ hin kɚ’dlugu hɨya nahai a di fɚtɚ ka waiktn <hesitation> ana dɨmɚ a hala hɨna dɨmɚɚ aha’a <hesitation> hɨna ɗɨrɚ mbi in kwaya hɨdɚ dɨ ko bonyi kwaya hiɗa mbiɗi ndɨloz nɚɚ mbɨɗi tan hɨna mɨna dɨmɚɚ aha a kai mannɚ achi a sɨka motanyi mjin <hesitation> hɨn mɨ dɨ mɚɚ ahaa hɨn kam tase hala tasadɨ chalyachi ma achi sɚn kobon ndagi mota tsappɚ ni tsamagɨna sɚ gi kobon ka ɗɨrgɨchi dade mɨndɚn sai ya fa inɗangɚkin ɓarin ka monkin aa ndama ndɨɗangɚn mɨndɚn nda kobon bwang wai hɨchin ɓɨladɨ kɨrɚgɚn a ndakina nzon ka monkin aa ai ta kobo aa mannɚtsu taɗa taɗa ma mwa nakin koba katinka ɓɨladɨ kɨro gɚn te ataɗa halla koboni kaatin ka ɓɨle kɨrɚgɚn ai ndɨɗa ngɚ sɚ daban tema sheɗan nima kokuma mɨ ɓɨlattɨn hɨmɨna tana ɓarin polin ai ɓɨle kɨrɚgɚn ɓɨlichi kɨrɚgɚn ndama kome ka gɚkin ka duniyaru fito nɚɚ kam komon ka gɚkɨn. Masɚ gɨ hɨnkam ndikani ana rɚ kobon kota kobo ɗɨrɚ jin daɗi ndɨkani hɨna rɚ kobon hɨn ka tsɨbkin a sɨkɚ motai hɨnka wurvɚ motai wa nggɨ bɨrɚmɚɚn mai vung vung vug mata tsappɚnɚn akirɚ hɨn ka tukikin a kɨrɚ kwalta ka <hesitation> a sɚtɚtɚ’ɚ mafta hwainada mɨndɚ wa hɨn kam ndama hɨn nda kobo bo masɚ hiɗanɚ kobon nɚɚ bo kai hɨn kamfa huɗgɨnɚ kobon tin ɓoho tɨn ɓwahana mɨndɚ kadzang kadzaig mwananɚ kowawa tsamagɨchi huɗa haba kowawa huɗgɨcho kobon ko manɚɚ pɨɨi mɨndɚn nda kobon a duniyaru fitɚ nɚɚ ma huɗgɨchi kobon ndaga bwangɚ ngɚn huɗgtkin kobon kowa nda kowa hudgɨkin kobon ndama kobon kam sɚ huɗchi ni ko miye nɚ’ɚ monuga ma tasɚ ta kobo ɗɨrɚ sɚnɚnɚɚ jin daɗi ndengɚki ta sɚ gt monugakin ndama sɚn kobon dwang nda gɚkin. Aki no nugakin maya aaa ta kobo gɚ sɚnɚ nɚɚ ta koba gani kaza kaza ta kobo gani kaza kaza ta kobo gani mumu ta kobo gani mbii mbi’i aa dɨgbagɚkin wa unakin tan ta ka’a maya i tɚɚ nta kaakin ko <hesitation> da kalakin komu una kintan a dzɨngɚkin hi ka monikɨn ta kobo gɚmu aa pule pule nitaa sai kobon na kaati na fa daɗi hɨna ɨmosɚ hɨna udzɚ hɨna gɚ shin bwang nɚɚ tina bwa tammich mbagina gɚgɚnɚjwa gɚtɨnɚ dɨ kobo naa bwana rɚ kobon nyiawakɚkin ta sai kobon ɗaɗe nɚɚ fan fɚdɚ ungɚn tɨna bwa fa maya dadeunɚgɚn ha dɨkinɚ ndama hɨn ka rɚ koban wa maya dade nɚɚ faganɚ dabang ni fere fe fere daɗunɚ gɚn fere dadeunekam fere hikam taɗa nyiu wakɚkin maya daɗennɚ en daɗe tsangɚ hɨga fa shigu a <hesitation> daga a kobolwa gu har a furpwaigu ha a mbɚrɚ sɨkɚnkpa dɨgamawa hɨya fa shi ga <hesitation> dɨgama <hesitation> shigu ni tan faga a <hesitation> mannɚ achi mannɚ achi tasɚ kobo nda mɨndɚn makin yam faga ma sam. Koduga hinitai titsama a mu ganugamin nggimegaa a sɨke duniyaro fɨtɚ nɚɚ aki saektte nji a makaranta tasɚ kobo ndagi kodugu sai mbu hiya nahai ta ka suio hɨna nzanyi a window wire a mwana ɓilladɨ kɨrɚgi fa ndama tasɚ maya hachi kobo nɚɚ sai dɨ henkala kowama har kowa ma ka ɨmostikɨn kowa ma mɨ mbɚɚ dɨ mɨ tsama tasɚ kobo tasɚ kobo ndagɚn aa him ɗɨkɚ shiyenɚ- ɚ kalagachi aitasɚ kobo nda nɚɚ kam ai tsamagi ye ai <hesitation> amma tsamagɨ nɚwa ai ndɨɗa fɚtɚ dɨggba shinɚnɚɚ sai kin change amma kobon kam achi fɨte mɨ ktrɚ pikɨn nda rarangɚkin hɨcha valleti rɚgɨnɚ kobon bwang kobo nɚɚ ‘’ko suriya diggba’’ tɨkɨna bwa nahachti maya kobou nɚngɚn raa achi fɨtɚ mɨ yerde pikin nda raran gɚkɨn hɨcha tsakɚlɚ vallitikin wa eha vi izini nda komuwa to ma dɚ’ɚ hɨna rɚ kobom ka mandan bo indangɚkin sai kina monu aa <hesitation> kobon wai saicha kata ya dzɨnga a ɗɨwo ah poligɚkin ni tasɚ kaha vinndanmin wai sai kobon ya kaata hɨya dɨmɚɚ a ɗɨwo komu akwe. Dama kobon kam <hesitation> kobon sɚn daɗi kaikai hmm kobon maya nɨn ningɚchi kobou kobou ai ai ko ɓari nɚɚ tikina dzɨ a ɗɨwo ma ai kobou ndagɚkin ma ai kobon bwang ko fɨtɚ ma tɨch huɗɨ hachi kobo a'a ko fɨtɚ ma huɗgɨchi mɨndɚ hɨcha nzangɚn nda kobon mannɚ koma ɗɨhi sɚnɚnɚɚ ma achi har tada kobo kaatinga sɚnɚ kam magi bwayachi sɚnɚ kam macha una boye kobon nɚto machi dzɨ ka boye ndɨɗangɚ sɚɚ aa to aki ni mana hala kobo bo <hesitation> ɓarin dama nji nahaga i ndɨɗangɚ kin ɓari hɨkin mɨ mbɚrdɨ rɚ kobo huɗakin nda kin nda kina shi ka monu ndɨɗangɚ shi shi a kobo tada sɚ bɨrɚmɚ ni kobo taɗa sɚ tsangɚ ni aa kobo sɚnɚnɚ kobo bula umm.